କୁରୁପା କରୀ କାଲ୍ପନୀ କୋ କଥାଵରତା କୋ ଜାରୀ ରଖନ ଦୋ। ମୁଝେ ଦେଖଲୀ କି ଆପନା କୋ ନୁଆ କଳାକୃତି ପର କାମୋଂ କର ଚୂଁଦୀ। ଇଠୀ ବିର୍ଣନା ପ୍ରକାର ଲୋଗୋଂ ମୈଂନେ <hesitation> ନୁଆ କଲାକୃତି ପର କାମୋଂ କର ଚୂଁଦୀ। କୁରୁପା କରୀ କାଲ୍ପନୀ କୋ କଥାଵରତା କୋ ଜାରୀ ରଖନ ଦୋ। <hesitation> କୁରୁପା କରୀ କାଲ୍ପନୀ କୋ କଥାଵରତା କିଛୀ ସମଝ ପହୁଁ ଚଲେ। ଏହାଁ ଗୋଟୀ ସ୍ଟେଟ୍ମେଂଡ ହୋତେ। <hesitation> ସ୍ଟେଟ୍ମେଂଡ କୀ ଖୁବ ଭଲା ଅବରେ ଲେଖା ଜାଈଚୀ। ଯେ ଥୀ ଉଡେ ପିଲାଡା ଦେଖୋ ଜୀ ଗୀ, ସେ କୀ ପର ଯାଵେ, ସେ ଲୋଗୋଂ ଆନେ କୀ ପର ଯାଵେ କୌଲାକୃତି ପର କାମୋଂ କର ଚୂଁଦୀ।